عشان تكتب رسالة شكر لطيفة. تبدأ بتحية مثل السلام عليكم أو مرحبا. اه <hesitation> بعدين عبر عن شكرك بصوتكم ووضح السبب مثل شكرا على مساعدتك له. حاول تضيف شي شخصية يعكس تقديرا زين. وجودك بحياتي مهم. خلص الرسالة. كلمات لطيفة شكرا مرة ثانية ووقع باسمك. خليها بسيطة وصادقة